तो अपन सब सुना <noise> की अपनो यो जो समाज है ऊं में घणी सारी परम्परा होवे। शादी में जो रस्म होय ऊबे भी परंपरा केवे अपनी समाज में ई परंपरा ने मान बो घनों ज़्यादा जरूरी है। अपन अगर ये सब परम्परा नि माना गा तो गांव का अपन ने सब घणा बुरा केवेगा और बोलेगा कि अपन ने परम्परा ही नि मानी तो अपन समाज में कई से शामिल हो सका। इसलिए समाज के साथ में रे बो भी घनों ज़्यादा जरूरी है। जसा की समाज में महिला को छेवड़ो लेनो घनों जरूरी है। या ही परंपरा है।